Ireto avy ireo karazana fitaovana fandrahoan-tsakafo: ny vilany rehefa hahandro vary ohatra, ny lapoaly rehefa hanendy laoka ohatra, ao ihany koa ny saba raha vao hanendy mofo, ary tsy adino kosa ny lafaoro rehefa anaovana mofomamy.